Tsúú xa̱bu̱ miꞌpha̱a̱ nanimbo̱o̱ eꞌni náa̱ꞌ ríí <hesitation> aku̱u̱n numuu rí naju̱muu rá ríí ríndoo̱ naꞌthá kháñuu̱ na̱ma̱ꞌ, naꞌthá kháñuu̱ júbá, naꞌni rí maxnáa̱la ruꞌjua náa̱ numbaaꞌ rí xtáa̱, ngaa̱ na̱ke̱ naꞌthá jáñuu̱ aku̱u̱n murí ma̱ꞌkha̱a̱la ruꞌjua, xúmá e̱tha̱ nángíi̱ rá, nagóo̱ na̱maa̱ꞌ nuxnáxi̱ tsigéjña̱ꞌ a̱a̱nꞌ ríkhui̱ enimbo̱o̱ tsú xa̱bu̱ miꞌpha̱a̱ numuu rí naju̱mu̱ rí maxnáxi̱ tsigejña̱ꞌ náa̱ꞌ dióo̱ tsú nanimbo̱o̱ rá, ma̱ꞌni rí maxnúú ruꞌjua, ngaa̱ náá gíꞌthu̱u̱n rí ma̱xnaa̱la ruꞌjua rá, numuu rí nandxaꞌjuámini̱ rí ma̱ꞌdii̱ <hesitation> ma̱jma̱a̱ rí mi̱khui̱, naꞌdii̱ exí, naꞌdii̱ yaja, naꞌdii̱ xkuun, mixtiꞌkhu má inii rí naꞌdu tsú xa̱bu̱ miꞌpha̱a. Ngaa̱ nguáná iguma rígi̱ꞌ rá, nagu̱ma nákhí xóóꞌ níkhoo maxnaa̱la ruꞌjua rí gu̱nꞌ abríl iguma. Nuru̱wamijá xa̱bu̱ nagóo̱ júbá nuxna̱xi̱i̱ mugu̱, nuxna̱xi̱i̱ xedi̱, nuxna̱xi̱i̱ má tsigejña̱ꞌ murí ikhaa ríꞌkhu̱ mambáyuu indxaꞌjuámine̱ꞌ rá rí maxnáa̱la ruꞌjua. Ngaa̱ ríndoo̱ nexnáa̱la ruꞌjua rá, xúmá ne̱tha̱ nángii̱ rá, ñúúꞌ eꞌnii̱ rá, nagíꞌdu̱u̱ má naꞌni méjúu̱nꞌle mbayuu̱ꞌ xúꞌkhui̱ rá, naxnúu̱ gidu. Natsikháa̱le xa̱do̱o̱ ríndoo̱ yáá wámboo̱ neꞌnii̱ xógí ríꞌkhui rá, naxnáa̱la má ruꞌjua. Naꞌdii̱ exí xúkhu̱ rá, nambóo̱ naꞌdii̱ exí rá na̱gi̱ꞌthu̱u̱n naganuu xaxtu <hesitation> naxnúu̱. má xtiꞌjiúú, tikhuun rá yáá ri xúgi̱ rá. nuxu̱da̱a̱ꞌ má thana, nagíꞌthu̱u̱n mba̱ya xaxtu xú̱khui̱ rá numuu rí naxnúu̱ rí xtiꞌjí gi̱nii, naxnúu̱ rí rigajma̱ xtiꞌjí rí nutháa̱n xtu̱ma̱ꞌja̱n <hesitation> ndaꞌyá rá, naꞌnii̱ na̱ña̱wu̱u̱n xaxtuu̱, ndo yáá narígá ga̱nu̱ꞌ rá, nagímbóo̱le má naꞌkhui̱ tihuu. Ríndoo̱ nujndoo rá, nagímbóo̱le ya̱a̱ ngaa̱ nagu̱xi̱i̱le náa̱ xtagaꞌju, ríkhui̱ rí naꞌni tsú xa̱bu̱ miꞌpha̱a̱ numuu rí náa̱ xtagaꞌju iguxi̱i̱le rí yawo̱o̱ jamí yajoo̱, ra̱kha̱ xógíꞌ ríꞌkhui̱ <hesitation> xúgi̱ꞌ rá nixtiꞌkhuu numuu rí yáá rígá tikhu a̱jua̱nꞌ rí náa̱ nuraxii̱li ríí ganitsu rí najma̱a̱ ríꞌkhui̱, ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌni rí maꞌni mbá rí mitsiꞌyá rí gíꞌdoo tsú x̱abu̱ meꞌpha̱a̱ numuu rí namañuu̱ nagu̱xi̱i̱le. Rííꞌ najmaa náa̱ rí ikha, ngaa̱ xkua̱ꞌnii má gíꞌthu̱u̱n mangaa rá, wíji̱ a̱tiuu̱n ná̱a rí wíji̱ a̱tiuu̱n rá murí magoo maxnáa̱la rí ruꞌjua a̱ꞌkhui̱ xú rí ne̱tha̱ nangíi̱. Xkhuaꞌnii nambánuu mbá rí mitsiꞌyá ri gídoo xa̱bu̱ miꞌpha̱a̱ numuu rí ikhaa ríꞌkhui̱ maꞌni ma̱mba̱núú rá. ikhaa jngóó nanda̱ꞌje rí nanda̱je <hesitation> xkhua̱ꞌnii nambánuu ná̱a̱ rí naña̱wu̱u̱n ikhaa̱ ríndoo̱ rí nakhráꞌjáa̱nla tsiguꞌ o̱ na dámbáa̱ ríí ruꞌjua̱ rá, nagíꞌdu̱u̱ má nagu̱xi̱i̱li xúꞌkhui̱. Ngaa̱ nañawu̱u̱n náa̱ rí xtagaꞌju xúmá rí ne̱tha̱ nángii̱. Xkhua̱ꞌnii igu̱ma jamí ríꞌkhu̱ ñajuunꞌ mbá rí tsímáá gíꞌdoo̱.